Awuwalan khidime ana be rita hibas tigir lil iyal, bador ba garri fi ibtidaʼi wa sarahatan attigirri hasset hilata bilen wa minal ashya addassani hasset halata wa gaid ba zid fakhar be kon ana garret hubas al yom ka mashi fi bikan ke ba lagi leyi walad bi sallimni nadum dawil kabir wa bigol leyi Allah ya barik garet na.